عادة بصحى الصباح على الساعة سبعة تمام افطر قبل ما اطلع للدوام بعد كذا ارجع البيت على الساعة خمسة مساء باخذلى وجبة خفيفة والعشاء يكون على الساعة ثمانية تقريبا واحيانا اسهر لين احد عشر او اثنى عشر بعدين انام